<noise> toh – toh Ay alkamariwo kaŋnigadi eh e bacharai zama afoyaŋ waŋewo biro aŋnasara waŋaino agatai amma waŋaiwo irkwai waŋnagate irkwai waŋno burra ga rubutunda, dinga rubutu e kuludai bora ga rubutun amma zanina wanai hantumo tai nina wanai haŋtumotai egabai a kachi afo zam iffose waŋega chirai waŋemo ada bino, nidi ingakachi ay e bambaŋcho. Naŋkaŋ e bambaŋchi noya amma dai e kulu bora ga rubutunda wane dindi dama niga rubutunda ammadai aywo ayman dona kadi naŋkaŋ ena alkamari rubututai da bokowaŋai, ammadai birowo egahinka rubutu katai ir’kwai waŋo na aŋna saraiwano egahinka daŋ ka rubutu irkwai alloga katai irkwai allo takadda gadai katai irkwai haŋtum, amma dai ba waŋemo a rubuto a burrinda zama efosai biron da waŋewo emaŋchi afo, biron da alkalami emanchi afo ba tafaiyaŋ alkalami tafaida. Biromo aga kainaŋo aga marino saino inga kachi e amsa amainoya. Amsa me noya Haŋkaŋ Haŋkaŋ Haŋkaŋ wasadai Haŋkaŋ aytaidai kulu aywo enai haŋo aywo aygogachi, waŋkaŋ ayga waŋi maino enai aymachi binde aychi aho awasa amenoya dinbai uhm.